To a yiɗi waadagu limse ma haa nder akwati ko boroji ma se a mabbita akwati may se a waada tulare haa nder se a fuddan waadugo limse ma no a taggi amma a fuddan waddugo limse manga bako a waada perpetel may. To a timmini se a mabba akwati may ko boroji no wooni haa ma.